Halwa ita wutaisa dakwa iguta wai lukolsa aieda giya’a to <hesitation> a babgisa in nzal ninga’a zibi a gida nas mabba to ngibba nga rufabi a’ngagah kush keta a nga ngah kwitkwita kling mabba atasa tsang ngoza ri in tsi ngoz manta tsa nga ri anga angiba anga gish gidnga katakata da a skwi intiba asa ngats ngai anga shkawdai nga shkawda a maya maya wudaihiba a teda shka viziga a ngasa nzai nga sat sata a nga pizh pizh nga kut ketkata kata yaw kinba dalai gaba zhikle da takahaina ara mana in shkina akina sat sin tsaral nga sata zhikle ba aria da takaha kina sosai a mba mba a kina z zhikle d’kina wi ngiba nga shidgid aria ma ndi ngidawukka teda slimbada a gid jiliskwi satkata ngiba’a a. nga geda tsina dai tinga aria a gada mab wuli kaji yaw kat’sa in ged ngiba in <noise> hirgid ngaya zhitippa kumb kumba a nga sata in tisata nga dakwa nga a nzinga sat sata n nga maffahi wutahi ngiba tayi lukol simma tade pa azibi gir ngi gid ngiba nga, ngatsa gidrigiba kin nti jiri ma’ata kata kata ayau kwas dakw a dalaiga va takaha nga kinba nga shdakin gid wulege.

Dawu anda èiya nenga'a ngasa mizline nga ngasa a skwi man nga giya, nenga ngasa anga ngeche skwi ndi kwute kwute a nga ndiya, aka da geɓe adeba mana stavul a zhe skwi de man kine awaya nga zlaha nga njekine ma auda a giɓe skwi, mana anga da suna te dayi maffa bi sata azèay, skwa me skwa me ba nga sun telele te dayi maffa to kat sa skwi man kine waya kine de awi kine da leu skwiya auda giɓe. Skwi mba mba man kine gi mizline avuna skwi mana amba èi azina kine jakida,, to <noise> arai kine gaɓa sa hasanga chiviɓ nda kosuk, wudahi nga aranta ba nga way man ata gaɓagau lekone sa kwute kwute at hurda ha. ara mana kine sata mana kine gaɓa sada gau lekone biarai nga ndza hundap apa agaɓa gi, aha kine ndzau ndzi kine sata ke? Aza saɓi, ay kata se ngashida kine giɓe kumba, <noise> hala tsavul sa ba. amab mana ay gada dama skwi gudam bi skwi man asam ga.